Inchi vietnam tu inchi gudio toko inchi sunne il boru asia dargeni inchi vietnamin tunne china jirani ishiati inchi vietnam inchi inama inama lila supu feduu dub amine ada ak boli daten faa lila fetii inama sunne inama dima inama sagale lalaftu nyatu amine inama lila won ilmua fan doo.